Pena ge ngone so pake dofu, ngone so pake gahi lefo, so pake lefo surat, so pake lefo toma buku, so pake lefo jarita, so pake lefo nota, so pake lefo habari, sedaba so pake lefo arab.